Yaiporu <noise> yaendu <noise> vaera kiaira <noise> yande pia kiraira ñanepitue oi vae, jare yaendu vaera yande <noise> rie pe mbae ra maratu ñanoi va